Ko ɓuri kaa nii daabaaji gollirde nguurndam muuɗun sabi yimɓe ana ndokkiraa yamirore, mbara ɗi. Sabi ɓii aadama ana jogii alhorma, haanaa wareede so wanaa so tawii maayɗo. Walla jonkaa sariya yamira ɗun waree. Daabaaji ne, aɗe waawi hirsude layya walla koorka walla lamru.